ممكن أكبر حيوانات شفته هو الدب شفته في حديقة الحيوانات، مانشوفش حيواتات مقابليني معناه، ما وقتها كيف مشيت تفكر دب، الدب أكبر من الزرافه، الدب هي أكبر حيوان شفته في حديقة حيوانات وقتها راقد تفكر كبير كبير كبير مشاء الله.